فكرة الاستنساخ دي ما بقدر أقول ليك إنها ما أخلاقية مرة واحدة ولا إنها أخلاقية، فأنا البشوفوا إنو الزول ده ما هو نفس الزول الأساسي ما هو نفس الزول البدينا بيهو، زي في التيمان مثلا عندهم تركيبة جينية شبه مطابقة ولا مطابقة تماما نقول، لكن هم زولين مختلفينن، فيلا انت لمن تستنسخ الزول بتعمل ليهو نسخة منو، لكن ما حتكون مطابقة للاصل و حتى لو مطابقى للاصل هو ما نفس الزول داك، كل واحد عندو في راسه أفكار مختلفة تانية قعد <hesitation> تشكل، فديل اتنين مختلفين حتى لو دخلت له ذكرياته بطريقة ما، فيلا انا بقول انها بتبقى ما اخلاقية لمن انت تتعامل مع الزول الجديد ده كانو هو الزول الاصلي و <hesitation> انا برسم الخط هنا ده.